Keekel ño'ir ngel kam e naftira e gaaraaji e baati gam hawta limce, gam ño’a limce. Baati kin, ki waɗay ka toowtuki e ki lesta, to ki lesti ki tufa, ki sorna gaarawol, ki wurtinagol, noon ki watta ka waɗuki har ɗum ño’a limcere.